ما أقدر أحدد المبلغ بشكل دقيق مرة، <hesitation> ممكن بشكل تقريبي ليختلف من يوم ليوم، من أسبوع لأسبوع، بشكل تقريبي باليوم ممكن يكون عشرين ريال، بالأسبوع ممكن يكون <hesitation> مية ريال، أكثر من مية ريال، <hesitation> ممكن يكون شهريًا أكثر من ثلاث -ألاف- مية، أربعة مية ريال.